الا بغيت نخيط شي قميص بطبيعه الحال غادي يخصني ابره وخيط نحاول يعني نخيط الطريقه اللي هي تقليديه ولا نشوف في اليوتيوب كيفاش كايتخيط القميص ونخيطوا وديما كنقول بلي اي جاجة بغينا نتعلمو ليها نمشيو لليتوب ولى نسولو ناس يعني اللي هما عندهم دراية